Sabulu nuŋ luɓi liriŋ nang luɓi liriŋ ti liku ti luki, na kwinli nloubi liriŋ ka sabulu tin luɓi mon laule ka lishe mwa joɓe shimo moŋ job shimo ti shabulu ɓo, mo lo gang lul ten yele kwin shimo, kan ɓakwe mon laule ka lishe mon job shimon ti shabulu yele kwin shimo ka uri yo, na rabrare sabulu mwa joble shi lanamo wulwa yo gambiŋ bimoŋ she mo be gambiŋ mon job ti sabuluɓo yele shimo kpang ulin ti nwili gang ye lul, to mon lub gambiŋmo mwa jobe ti nunghi kab lana niŋ joɓeŋ mwana ti sabulu salavo nin joɓe ti sabulu kan ɓakwe, kwen yina ti sabulu, na gbunungli nungka sabulu ning nele in ɗeeŋ she ɗee kelmi mo kani ba nung tanghe de nin zob ti sabulu ɓo, da ɗe uli kpang ti nyakal nin jobna ti sabulu ni wi liriŋ da ɗe yo mo tanghe nung tanghe nigomo ti male mwa wi ten ɗe shiit tiki ti yinale, kan ɓakwe nunka sabulu tinne wee. Ko sabulu mon uri laɗɗi ni ye fii ni jobe da fi ti sabulu n yinshika nin yi ka yeha fi kayiha yo, mo wi nunu kpang kwen ten tumi ti sabulu wulwa yo mon uri da lemmo in yeleŋ she akwai sabulu kati yele ti male ni koleŋ da lemi da lemi yele ka male tumi ti sabulu shimshim ka ɓon lene, kaɓo wilin naye taɓo sheye titiɓo kan ɓakwe sabulun nung kaɓo swane na ɓo sabulun nungha nak monwi maw nan nwa so ɓalla, yin shika shoka bal sho ti ɓalla sho kanak ni ur ni kerena mwan sabulu nanshi shina lul ti kannnak kpang shimo ulin shanang ti kanak tiki, mon welme ti sabulu ɓo shimo uli shanang yo, mon wol me ti sabulu nu shimo u shanang tiki ti yinale mwa ulin gang ye lul ko nung koleti shit ka mara yo, mo wolme ti shabulun ɓo mo lo gang lul liki tin shina nwa shimo kan ɓakwe sabulun nungha nak kwen shangha nin nelena tumi.